حوض Deagied enana حوض el ondae aman ga aman ga ademri بحر laton oliykesa حوض en mole nouge en mole aman ga janga techikesa حوض <hesitation> ken jely ken shogokesa حوض حاجة deagid la dar